כפרות קענען זייער גוט <hesitation> געדענקען פענעימער, זיי קענען געדענקען איבער הונדערט פענעימער, און איבער א לאנגע צייט <hesitation> ווי אזוי זיי ווייזן פאר מענטשען אז זיי האבן זיי ליב איז אויב זיי וואקן זיי נאך, אדער <hesitation> זיי עסן פון זייער הענט, אדער ווען זיי רייבן זיך אריין.